खाणू से जुडि सामान्य एलर्जी जनई त्वचा पर रियेकसन पेट पर दर्द दस्त सांस लीण मा दिक्कत ।या गम्भीर एलर्जी। और यू जू एलर्जी छन या मा दूध अःडा मुमफली मछली गुछी ई जू पदार्थ छन यूं से हूदी।